मैजेन एबोल् मेसिन्वर् नाम् असे जनेगे सैगुल् सो, रेपुल्सिओन् सो, चपिन्ग् सो, केगुल् सो, फेद् सो, व्हितेबुल्ल् सो, मिस्तेर् सो, सिग्वित् सो। छिन् सो, च्रच्क् सो, एग्ग् सो, जपनेसे सो, रिप् सो, रेफेर्रिन्ग् सो, बेन्छ् सो, च्रोस्सिन्ग् सो, बोव् सो, तब्ले सो। एबोल् मनै कि होय् जनेगेदरब् ग्रिल्ल् मेसिन् असे, एय करद् खने दिक् अपुनर् दरब् कि ब दरब् रन्ग्वर् होल्। कति बो लगर् होल्, एबोल् कने हु फल् करन् मिस्तेरि बोले करद् खने दिक्, फलिब हो परे अरो पिश् पिश् करिब हो परे। खेतु कने हिहन् बेभवर् परे अरो सेलुल् छो मने, अपुनर् मिस्तेर् सो सो असे खेतु दिक् अपुनर् कि होय्। अजि गले करद् बेभवर् न करे खेतु दिक् हो कति ब परे अरो जिगर्स्तो असे, खेतु दिक् अपुनर् प्ररेन्द कोइ। धुनिअ क खोमन् करिब परे खेतु कने हिहन् बेभवर् करे अरो हेक्सो तोरिये हु परे नोर्मल् होरो होरो कथर् तुकुरदो हेक्सो। तोरिये हु कति बव परेकोतिये रिब्सु खाने तो कोलो हि मै, हेक्सो खाने दे हो कति बव परे कोतिये दुत हि एकिये होय्।